Ɓuuɓnowel nokku wuttata ko henndu ɓuuɓndu wonndu ndu e waaƴo. Ni woni waaƴo ngo waklita henndu ndu, ɓuuɓna henndu ndu haa ɓuuɓa. Ni woni henndu ndu fof ɓuuɓa.